Laha zaho <shushes> zany ro olo handeha an'Afrika añy, afriky mafana afriky, ka añy zany tsy mentsy manday siky manifitify teña handesinteña amin'alan'afrik'eñe, manday teña kiraro patofo zay, manday teña satroke fa mafana ñañy, manday teña bidô fandesa rano manahaky bidô kelikely taloha reñe, andesinteña añaty valizy, ñy siky moa tsy ambanindraha.